كنفضل نخلي الكنية اللي عندي دابا، حيت كتعجبني كيف ما هي، وكتعبر على الشخصية ديالي على الأصل والتاريخ ديال العائلة. والكنية هي جزء كبير من الهوية ديالي. وكنظن بأن لبدلت الكنية غدي ضيع واحد لجزء كبير التاريخ و الارتباط ديالي بالعائلة و بالأصل ديال العائلة وبالجذور ديالها